katika <hesitation> welfare midassatiati won akkanatan tumienno chollea, manif chollea ennan <hesitation> hakki duftniee hakki, yaani innaman attam wontan gargar kodetta, attam idut gargarfudeni, won akkanantun attam ijemti haki akkana duftinii tanif atin hakki usawwa won akkanan tun akkana, won akkan tunnen akkana akkan duftinii dib ette ishin dubie <hesitation> wontun dansa innama.